Bëros mëmpurir pënjeej bël kënjúsëna muntum pur mbí kalenţëna bancínţú bëndí katee pëñal koowí mëndee dí muntum. Bëros ngëleemp ngël acum mëndeelabá këndeela mënká pënjúsëran bëros uwala mënaţa bëfá mënká pënţú bëros kolëgat kënjúsëran muntum kakëma mëjënt.